Ngë e di përçë ngë jam eletriçist, però immaginu se jarrën un impulsu elettricu dopu çë makar sumbën të dritës, <hesitation> jarrën un impulsu elettricu te lampadharji çë pran bunë të çelinj gjithë lampadhinet te lampadharji.